Ikwiri ya rotu shishalo, oza i yi kwiri ya rotushoshaloni, ase ya gege ya kpo kwiri ya mwoda, kpikwiri ya mwole, kpikwiri ya mwoleshiko kweyi otunu ya shalo, ikweyi koni owuso ki danayilo. otunu ya shalo ooh ebeni ikwiri ya rotu shoshaloni oma, ikwiri ya gege ya biyo tushosha ya wa, owoni ase gyoto yigye omayi tukpa kweyi ozahoha ko dayi ha yabalo kwe ogye ko dayi ginokpa yabalo, kwe doshulo, kwe oyewehoye oza tunu ehiye, oya yimu ko ga togbogba, ogbikwari, ko gbo itimi kikpo epa, kwata, kwene oga moto oya biyo tuho yabiya, so kwiri aya biyo tuwehe yawa, kwo tushosha ya wa, kwiri ya biyo tubiyoya yawa ishinye owoni ogyolo yoya na ya kpanulo, ashoshi ni ishikpiri an wase ni ba bowuso na daha atu, ishini owuso daha ikwiri shini ayoko kpanu neneshi, abiya bita bi tuseni bayo kpahani abo, ohoni tase ni yokpaani atuwabo, awa otuha yasha akaha ma ya sha, ebeni ikwiri ya biyo tusho sha ya wa ni oma, owoni ogbikwiri kweyi owase ni aboho ye tigwuki kwe oya gwatasabo oya biyo tushosha, ya wa dawolo, aseni abatiye ye komo ogyase ni ya ga kpabo kpanyani, oya gyo gulu ko mwabo o ozana oya gyogwu ko dase mo ikwiri ya, ebeni kwiri yawa biyo tushosha yawadase loma.